Tirnoqlarni iliq suvda yumshatib oling to'g'ri tirnoq qaychisi bilan tirnog'ingizni to'g'ri chiziqda kesib tashlang. Tirnoqlarni juda qisqa qilmang <hesitation> kesganingizdan so'ng chetlarini <hesitation> silliqlashingiz kerak bo'ladi.